<hesitation> Ankoatran'ny fampiasan'ny helan'ny ramanavy le izy magnembana igny a de <hesitation> hirakofany koa igny rehefa izy le mandry <hesitation> magnano ambony ambany igny, de hirakofany igny a karaha hoe solon'ny drap-ny zany na hoe raha, raha vao mangasiaka izy de igny mi rakofany akeo.